पेरा सुटेन बाराम ते आदिवासी भासाम काई असली चीजन काई मालंते नहीं है। काई से की इंखोरला लोग असली चीज काई कदी देखया नहीं। बाकों हैं नानला नानला पिरिया अथा जाने हिन रहे की। जम्मु कश्विर भीनी ते अथा जाने उड़ी उड़ी नावे हर माल। चीज काई पतंग धाल रहे हैं, इन समान से काई जे बोठा उपर बोठाड़ेन उपर उड़ाने तसलो रहे हैं। काई समझ नई आवे। ते पैरशूट ते काई काई हेरें मतलब आवे ने। <hesitation> काई नामे नई पता गिरपर्दा कहवे छे हीर ने।